نحاول باش نكون طيبة مع الجيران ومع الأصدقاء ونستدعاهم ونعمل قهوة معاهم ونعملو اجتماعات ونسهمو في تنظيف الأماكن القريبة منا.